Mi yelan jodugo ha duniyaaru je wala fitinaaji, ngam jonde jam beldum. Jonde jam beldum masin do wata ummatoore de'ita heba de'itaare ha yonki mabbe. Fitinaaji do dasa asar yonkiji be risku lesdi be bo risku himbe.